To vayan bembe <hesitation> aci canduyu naku ga canda ii ganen no nalku kuma ɗitinan, ɗitinan gigtee pata na uziru beembe na buru, giffi patana ɗitinan aɗano dare əmci, əmci, əmci əmci əmci gadgwa əahen ditinan, to ga ɗo do wani ditinan rikti ɗan ye yen chaka ənega lamarit ka nin cago akunik lamerit ka nan eega diten, aa hh, ga do du wani <hesitation> dawak ɗitan ɗitinon, candayu, naəm masu ɗitinan ka na pi maduwa gaɗa nu gla wago dik ɗitinan